Esperanzako oipota jei ñearo ñaro yareko kiava añeteterako jei ñarotarako yaeyevi outarako yandeve yae yembongueta paraete kuako jae ñanoitai yande yeɨpe mbɨaguaju ndie jayae opaete mbae ñarova oyekuatavi yandeve